Taalel taalel jannata booyel, Woodi bingel debbo feere ni yerimaajo bingel lamdo odon dilla sei ohefti ohefti dan kunne feere boodum nde o hefti sei oyaarini dadiraawo maako, Asei gol on dum don mari ceede masin nde baba man nani habaru ko owadi sei ovi toh bingel debbo man kanko ronata laamu maako to o mayi.